في يوم <hesitation> كنت أطبخ في المطبخ، كنت أحاول أعمل أكله جديدة ،وفي وسط الطهي طاحت مني توابل في الأكل ،فاجأتني ريحة قوية، وحاولت إني أعدل الوضع لكن زادت <laughs> الكارثة، لما جربت الأكل طلع طعمه غريب جدًا فاتصلت بأصدقائي وأخبرتهم <hesitation> يحضرون يتناولون العشاء عندي، ولما ذاقوا الأكل ضحكو بشكل هستيري، وفي النهاية عرفو إنها مزحة ،وأصبحنا نتذكرها كل مرة نجتمع فيها.